Taa yeeɗi ngaɗa deesat wela arannde ɗuuɗi ɗuuɗal ɓiɓɓeeji leɗɗe ni. Dembo naftir e zaaki daga leɗɗe, mbono kuutinira e njumri e zaaki ɓiɓɓe leɗɗe, taa waɗɗo suga, taa waɗiino ɗum welaay.